So e wodi gimi din mi ɓuri yiɗugo e nanugo belɗum kanjum woni gimi gareyaaji. Ngam e mi yiɗi gimi gareyaaji e gurmi, kanjum wadi mi siftoroyta kinnaɗo Haruna Uji kondeye, min godi no ko mo fofaa, Allah yafo. Gimi Gareyaaji e kalangu kanjum ke ko mi chubtata kondeye.